Kied, iba, <noise> ita, inañ, itin, ituikied, itiaba, itiaita, usuk kied, dup, dupekid, dupeba, dupeta, dupenañ, efud, efudekied, efudeba, efueta, efudenañ, edip. Edip ma kied, edip ma iba, edip ma ita, edip ma inañ, edip ma itin, edip ma ituikied, edip ma itiaba, edip ma itiaita, edip ma usukkied, edip ma ndup, edip ma dupekied, edip ma dupeba, edip ma dupeta, edip ma dupenañ, edip ma efud. Edip ma efudekied, edip ma efudeba, edip ma efudeta, edip ma efudenañ, aba. Aba ma kied, aba ma iba, aba ma ita, aba ma inañ, aba ma itin, aba ma ituikied, aba ma itiaba, aba ma itiaita, aba ma usukkied, aba ma ndup. Aba ma dupekied, <hesitation> aba ma dupeba, aba ma dupeta, aba ma dupenañ, aba ma efud, aba ma efudekied, aba ma efudeba, aba ma efudeta, aba ma efudenañ, ata. Ata ma kied, ata ma iba, ata ma ita, ata ma inañ, ata ma itin, ata ma ituikied, ata ma itiaba, ata ma itiaita, ata ma usukkied, ata ma ndup, ata ma dupekied, ata ma dupeba, ata ma dupeta, ata ma dupenañ, ata ma efud, ata ma efudekied, ata ma efudeba, ata ma efudeta, ata ma efudenañ, anañ. Anañ ma kied, anañ ma iba, anañ ma ita, anañ ma inañ, anañ ma itin, anañ ma ituikied, anañ ma itiaba, anañ ma itiata, anañ ma usukkied, anañ ma ndup, anañ ma dupekied, anañ ma dupeba, anañ ma dupeta, anañ ma dupenañ, anañ ma efud, anañ ma efudekied, anañ ma efudeba, anañ ma efudeta, anañ ma efudenañ, ikie.